वचूम् च्लेअनेर् कि होइ आजिकलि कि होइ झरो मर जये वचूम् च्लेअनेर् कि होइ जोम्ब्लक् लेत्र थके। धुलि थके, बलि थके मन्ने एअसिल्य् मन्ने हितु वचूम् कोएलो मन्ने तनिल् होइ निजोर् तते ध वितोरे थ पोलोथिन् थके। पोलोथिन् ब किब बग् एत थके जोद् मन्ने गुति लेत्र थके निजये तो किब जोदि लेत्र थके जोदि वचूम् च्लेअनेर् तु एअस्य् मन्ने। लगय् दिय जये एलेच्त्रिचित्य् लगर् हितु सोले तो वचूम् च्लेअनेर् दि एअसिल्य् मन्ने हितु तनिल् होइ लेत्र बेलत् तो एअसिल्य् मन्ने। अरु झरो मरले बोहोत् कोन कोन थके दि जये सोफ तलद् ब हो कि ब हो किन्दु वचूम् च्लेअनेर् तु अगल् दुरोबर् हेनेके। म्य् देलय् होइ जेपो मन्ने निज निज वचूम् निज निज तनिल् होइ तो इतु मन्ने बोहोत् एअस्य् तरि द होइ जये अरु बिसि कोस्तोगल् बिम न लगय्। है तनिल् बिसि कोस्तोगल् बिम न लगय्।